<noise> Noy gaɗirta nyamirde, nyamirde nder wuro ma tawe no himɓe fu anndani nafa muɗum e weli. <noise> Ɗo yadi e noy bauɗe jungo maɗa foti, e ira ɗume jongata himɓe be gonduɗe e ndara ma. Ira ɗume ɓe ngiɗi nyamugo, ira ɗume welata ɓe <noise> sai jonga fa woɗa ngaɗa nyamdu maɗa faa woɗa tawe nyamuɗo fu. ta wawa a wawai waddaygo bawuɗo wallire. e nder wuro maɗa ni toni aɗa jonga fa woɗa tawe to hadja maɗa desuɗa <noise> ta wodi e tuburuwal ngon desuɗa ɗon a tawan himɓe to o ɗo wari jango e wawi gaddoygo goɗɗo seseses a tawan nyamunɗe ma e ɗe nyama.